Raha hoe sy maintsy magnaniky tendrombohitra farany amboa- ambony tany aketo ndraika de saignako alongany amboariko voalohany hoe sy mainsy vitako io, faharoy a <hesitation> miomagna zaho amy ragno a, miomagna zaho amy sakafo ohatra hoe agnelagnelany akeny zao ohatra hoe lasa faible tampoka de any zany no hiomanana amy sakafo sy rano de magnanant- miezaka magnantajaka vatana zany e.